<hesitation> makanan yang apo yang dapat meningkat kan kekuatan tubuh tu sebenar nyo banyak <hesitation> cuman ado macam seperti, telok, daging dado ayam, daging sapi yang dak ado lemak nyo, pisang <hesitation> kacang-kacangan, sayuran hijau, susu, tahu <hesitation> terus kato bapaka awak kato nyo kalau kito makan kuning telok mentah banyak vitamin <hesitation> dan jugo bagus buat kesehatn badan kito, macam ado vitamin a, vitamin b, vitamin d, cumo kalo kato nyo kalau kito kebanyak an makan-makan kuning telok yang mentah jugo biso keracunan makanan kato nyo, cuma awak jugo dak tau itu kato orang tuo, kito iyo-iyo be.